Chile pegua reta jaema kua retako jae yepe oyeava reta españole, mapuche jaema jaereta guɨnoi äpo oime iyarete reta jaeko folklore, jare jokua poesia jaereta jeko reta jaeko ma kampo kotɨ yoguɨreko varetano jaereta iarayave jaeko jaereta iarayae jaeko benignia jei supe retano jakua jokurai guɨnoi jaereta jekono